باقی جیڑا شغل سا او کمہ نا سا تہ جسلہ اییہ پڑھائی شڑائی مکمل کیتی تہ، استو بعد سوچنے سیا کہ کرا کوئی ایسا اسا سوچیا نا سا کہ اییہ کم کرنا جیڑا کم جس کم اچ اسا آئے آ ۔خیر جلہ اسا اس کمہچ آئے آ، انا نکشیا نکشیا ں نے کمہچ تہ اس اچ فر اس ویلہ اسا نے ٹئم اپر جیڑا کم کرنے سے تھری ڈی شیڈی نا اے بڑے کت بندے سے اتھہ پنڈی اچ نا تہ خیر ،فرابا اورا آکھیا یرا اییہ سکھ بس اگہ پچھہ انسٹیٹیوٹ سن اییہ سکھیا۔ تہ اے آ کہ می اتھہ ٹئم ہوئی گیا وی بائی سال کم کرنیو ۔تہ اگر شروع تو سٹارٹ کیتا اسا پنڈی تو کم شروع کیتا اتے کم لبیا اتہ کوئی مشہور دو ترہ ،ذئدہ تہ تھے نے سے دو ترہ سے ،تہ انا نال اسا بئی تہ کم سکھنا وی تہ کم کرنا وی ۔تہ اتھہ پہلے پنڈی کم کیتا فر آستہ آستہ کج ارسا تھوڑا جا اسا نا فوجیا نال وی گزریا کوئی چار پنج سال انا نال وی کم کیتا اتھہ پنڈی چکلالا۔ اتھہ وی بس کم کیتا نال سکھیا وی ۔فر اسہ طرع فر اسلام آباد اچھی رے آ ،فر اسلام آباد اسا کم کیتا ۔اتھہ جیڑے اسا نے یار دوست سے اس ویلہ نے ۔فر استو بعد جنا جنا ناکم کیتا او نال رلنے رے تہ کم کرنے رے اپنا ،فر دفتر شفتر وی بائی کندا ،دفتر اسا دام کرنے۔ استو بعد فر اپنے کم شروع کری شوڑے ،نال فر اے آ کہ نوکری وی کرنے سیا کم وی کرنے سیا ،تہ کج اپنے کم شم وی لبی گئے تہ او وی نال چلانے آ۔ باقی اس کمہ نے خوالے نال اے سا کہ اے جلہ شروع اچ تہ خیر اے کافی کت سا اتھہ تیا نا سا کہ ،دو ترہ جاکت سے اتھے پنڈی اسلام آباد جیڑے کم کرنے سے ،استو بعد کوئی دو چار جاکت اتھہ لاہور تہ کراچی نے لبے انا نال وی اک دو سئیا سے کم کیتے پروجیکٹ کیتے نال آستہ آستہ کم چلنا ریا ۔فر اے آ کہ جلہ اپنا شروع کیتا تہ ،اسا کی کم شم لبی گئے ۔فر اسا اپنے کم شروع کری تہ ہن اللہ نا شکر آ کہ اتھہ بئی تہ اپنے کم وی کرنے آتہ کوئی اگہ پچھہ پروجیکٹ اچھہ او وی لبی رینا اس وی کری کنے آ۔ یارا دوستا نے ریفرینس نال اچھی رینا ۔اپنے ای اتنے بندے ہوئی گئے جنا نال اسا کم کیتا سا نے جتنے وی تھے بندے جنا نال اسا پہلے کم کیتا اوئے اگہ مزید بندے دینے تہ اسا کم کرنے آ ۔اے وی کرنے رے آ نال تھری ڈی نا وی نال آستہ آستہ جلہ ٹئم گزریا تھوڑا کم سکھی گیا تہ ہن نال اسا آپے ڈیزائن وی کرنے آ کنسٹرکشس وی تہ سپر ویثن وی کری کنے آ کمہ نی۔ باقی اے آ کہ اتھہ چنگا ٹئم ہوئی گیا کوئی وی بائی سال اسا کی ہوئی گے کم کرنیو اتھہ ۔تہ ہن وی اگہ وی کرنے پیا ۔باقی اے آ کہ بس سکون نال لگے آ کمہ کی کم کرنے پے آ تہ دیکھو اگہ باقی اے کمے نے حوالے نال اے آ کہ اور ان تھری ڈی نے حوالے نال تہ ہور اتھہ کج تھیا نا باقی اے آ کہ کنسترکشن نے حوالے نال تعمیرات بلڈنگ نی اے چلنی پی تہ او اسا اتھہ پنڈی وی کرنے آ، مری وی کرنے آ ،جتھہ وی لبی رے اسلام آباد لبی رہہ اتھہ اسا اے سارے کم کرنے آ